Nde zi men bina, nde yal bi chan men lo izyo pero nugamne na nxyen men kad kon lyn- kon lyn kon lyn ndoxen men, nzo men tzin lyn nzo men tzin chop tzin tson lyn zeba nde xab yek men kamen thi gol kamen zi zi- zi ye zal zi men par tayal kete numen lud ndyak men mbay ze nlymen thi xab za len xomod limen za xanya tata kan ngol o chokuan nakin ngoa mat mi' ma ndomen per ze li buen kamne thi xab len zyn yoiza na akta jwa'n gabmen nketemen ngoza got na kete paziar kete ngenza, zyn nzoy zyn limen zyn za jwa'nmen zyn za mbay zera jwi'n mblya xab za ka thi ngo zera chal ze po ndo thi ngoa' tolo todis nu lud ni lud lon za len cha kab na por ke nu re men got nzo ngo kab buen naba na nzo ngota kab narax mbay lugara za tyaza nugamen nly xab len xomod limen ze ta ndetey za le got kabza ndamen len xomod xomod todis numen ngot len xomod todis numen xud ngot xomod todis numen exna got xomod todis numer zera za ndamen ndeken xis' za xomod yezal got. Mbay na le ngot ngoza ngok gan ngot nyexa na lu yed ke lud zyn lon lea yo lud lon mbay naza tayal- tayal- tayal yax lud ngot na tayal yen ngot na, mbay larza ta ndotey ze ryote lea nda lizla nda nde kuan la rzynla nde kuanla a per zyasa rop a mnea len xomod jwa' xomod keteaza xomod xenla xinla nea xomod xenla tamod nak men ze ze za kuando ndyen men li xab ngola per mena na lida xab ngola ka ngua naze anta nketeja menze ndodis nun rol amigna nchab naze kao thi ngol na kadna ngol lipa gaz ngoa ngenta jwa'n njwa' ngoa ze mbes lor jwa'na ndole yazab chano ze jwa'na na kuantago ngol, xe nare nketen ze wiz mblyn xab pues yoza zi ngot tuob nun le ngot yezal liga ta nketen ta nketen naya xata nketen pues thi jwa'nza tyob nu ngot za nagabta jwa'n por sap thap wiz ndob nua got na ye wiz ze le gota ba le gota ba nda ana nakta jwa'na porke thi kompromis ro naka nke yek men ze wiz keyek men zi kompromis ro naka ze wiz ndonuney asta len xomod. Xomod lyn porke ye wiz ndebe xina ndebe a or ya jwi'n or ya len xomod yan len xomod jwa'r xomod xyenor xomod ze bixna zya mne nzo loney tyz ya nabilaor ya xala nakor xa nak ma' bixa nakor ze mblyazor za ganor nde kuanor zi chokuan thi jwa'n bix jwa'r tamod nak men ze kaundo ze nlymen xab kamen tamen jwa'na nak jwa'n jwa'n nak chana nayana.